الآلات يمكنها إنتاج الفن، و-وذا يصبح أكثر وضوحاً مع تقدم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في برامج تستطيع إنشاء لوحات موسيقية. والفن البشري يع-يعبر عن التجارب والمشاعر والأراء الفردية. عشان كده أعتقد أن الفن البشري بيظل فريد وله قيمة الخاصة. لكن إنتاج الآلات للفن يفتح آفاق جديدة وويف-ويضيف لمسه جديدة.